Fanaovako fandrahoako akoho koza aloko, nenaha aloha akoho gasy no tiko, zaho tsy tia, tsy tena dia tia poulet de chaire e. Dia vô alaiko tsara ny volovolony apangotraina rano dia alaina ny volovolony. Dia izy vô afaka volovolon'igny dia tapatapahina amizay. Dia voatapatapaka izy dia mandrehitra afo. Dia mirehitra ny afo dia atao androhoana ao aby aloha izy. Sasana madio dia atao agnatin'ny vilagny ao dia asiana rano ao dia izy masaka tsara igny dia alaina tao ny ranony dia atokana manoka ilay <hesitation> isiny ireny dia avy eo amizay dorana amin'ny menaka dia atao voatabia sy tongolo dia endasina miaraka ao. Dia atao ampipiana rano kely dia atao saosisaosy dia migedagedagna igny dia izay masaka izy zay.